<hesitation> kinb'aj chikye li al oom altoom rajawxiik kika kiktujuj kiib' pil nem taq tujb'al iib' reech universidad che patan e lera' chek e re futuro re qa nación rii' ke lera' kikitujuj li ak'alaab' kiktujuj li e petnaq cha qiij os taq tujb'al iib' kika'an cha'nem rii' li ak'alaab' rajawxiik kiketa'maj nem taq estudio junaam taj xu' qaqelsaj qa sexto ya es tuvo no rajawxiik kiktujuj kiib' cheren kikchomsaj li qa nem tinimit re Iximuleew Gustemala y xaqara' reech Tujaal tziij re wural <noise>